तालवाद्य वे वाद्य होत हैं जिनका उपयोग ताल या लय के लिये करो जात है। यहाँ कुछ प्रमुख तालवाद्यों के नाम देते हैं ढोलक, तबला, पखावज, मृदंग, खँजर। डुगडुगी, तुती, दमाम, डोला, कोन्नान ये तालवाद्य भरतीयसंगीत में लय और ताल को बनाए रखने को प्रयोग करत हैं। हर एक वाद्य का अपना एक विशेष स्थान और महत्व होत है।